لو باغي تقرأ أكثر لكن إنت ما عندك وقت للقراية أصلا، بإمكانك إنك تستغل مثلا الوقت إللي يظيع مثلا <hesitation> في المواصلات العامة وإنت رايح الدوام، إنك تقرأ كتاب وأفظل إنك تقرأ من كتاب ما تقرأ من التلفون علشان تحافظ على نظرك وتكون المتعة أكثر في قراءة الكتاب.